हमरा जतुरा खाना दाना खेसहु उव खाना दाना मा चिनी हसई । एक त हमार देहियइ याटी रक्तवा मा बणही देहियइ याटी चिटियाएली चिनी सभ । हमरा बणै बरणहु बरियार बरणहु हखई हमार उव चिनिक चिनी सभ नै खा के हमार देहिय मा चिटियाएले छट्टी हसे ओकर सङे सङे हमरा चिनिया कम करे वाला खाना दाना फेर्का त खाया सकबहु । हमार यपने सरिरवाके हामर दौल बनाउ के, बरियार बनाउ के हमरा नम्हर लय जिय के तहिया हमरा जसने यब केनरुवा खेबउ केनरुवा मा फेर्के चिनी हसई गुरिह्, सम्तोवारा खेबउ सम्तोवारा मा फेन्के गुरिहे हसे ओसने क के रुखी खेबउ रुखिम फेन्क गुरिहे हसे । उवा त हलई खाना दाना र ओकरा के कम कर के चिनी घटाउ के कस्के घटाउ के तउ याको उपाया सब फेर्क बणै । जनसे कि यब ओकर सटहा हमरा मिसरी खारी सकबहु चिनिया से मिसरिया हमार देहिया लागि दौल कर्सिय हसे गुर कहसई न गुरा । गुरौवा फेर नानु चिनिया क सटो सटहा हमरा खाय सकबहु हसे हमार चिनी कम करे सकबहु खाना दानाउवा मा सभ ।